Neryu ne kale byebikawathikaya erimprovinga enanga strength, ebyalya ebiri mwesya carbohydates, ngenanga ngeposho, <hesitation> omukyeri, omuhoko, nobundu yeah kale ebindu ebiri ebirifull of carbohydrates bikawathikaya erinanga erihimba amani